Sɛ nka meyɛ nsu mu nam a nka mɛpɛ dɛ mɛyɛ tse dɛ eban. Eban yɛ nam a wotum kyerɛw no ho. ͻwͻ ntakra a ͻdze bͻ no ho ban. Eban yɛ nam a - nsu mu nam a otum boa na ͻma nam nkaa a wͻwͻ nsu mu no wonya ahoͻdzen osiandɛ sɛ wͻpɛ nam awe a, ͻno na wotum we. Ntsi eban ma nkwa <noise> na afei <noise> so ͻwͻ ahoͻdzen. <noise>